Tomi ma gote̠ bai bi tombo̠ be ori biya bi tombo be o piki ibim, o dumo tron, oye mie bra ame̠ tomi ma ke̠ bai mese bi tombo be oribim, ibiya be̠ tomi ma bra tuku ma ke priē be̠ tombo be̠ ame̠ odumo kon, odumo me gbala gbala kpeki kpekiya, gboroso me̠te̠ aragira bura īnje eresi̠? Tu meni paka te tomi ma gote okome̠ ke obai oba bu osi kuro ma yana wire opiki fairuè, obra kin lai o dumo me piki ibiya, fauru bra me kiri la anne toukii me bu tomi gote bai bi tombo be̠ ocai wire, bra kri la, bi pokiya tabo puka bo kuma bi pokiya, o dumo kin mi gbala gbala, itubo be̠ wa me tawo mie da, tubo be̠ wa o mue anga me ibi teim be tom kri ame̠ mo ku wa angai, itubo be wa nui ju legi tubo be̠ ba ya omu ari anga me ane̠ ibitein ye, idugo ariye mi goye goye ane pa pai papai ane idugoai. So̠ mi tomkiri me tubo moku ingibo ke sibi da or dabo ke sibi da, ori be obiogbo tonye tonye ame omie̠te̠ ye a biongbo tonye tonye a ne̠ a miete ye, ari moku ingibo or ori dabo, obari o inyi bi pokiya gote̠ or abari a ingi bi pokiya gote̠ ane moku ake̠ ingibo me sote̠ ingibo oloku loku, ekwen ekwen ari inyibo sibogo̠no koto koto or dabo siwi ogono kotoko-to sèba kruma ibi tubo bé ya bi tubo be gbala yayaya dugo ma dugoma o du̠mo ibiye bakam or a dumo ibiye bakam or a dumo ibiye bakam ane̠ tu obra iye ke kuro maso̠ opke kiya, yeke kuro ma itubo mieme muju sime o ya mie penbe̠ anya mu i bowa suki o suiru anga ani osine or a sinie anga ane a sinae wa sè ani si tuo be̠ bra na ésebo simue ba prina brana opu dumo ko̠n nan pkokoro te dumo kon na weni opemba awo̠me duga ba opembe oyapu duga bu weni si̠ <hesitation> so̠ba ke̠ abu priba b̠a kini yana tamuno ake ibi tubo soma, tomi memba utie ibi tubo si̠ piki kuma chi tuo amie so̠te̠ oyapu duga ba, iyeri beba itubo legi te ebi oyibo bote̠ Isime ari be wa ton a bra na oyibo sime abu piriba <hesitation> a brana a sibi ke soba ini oya pu to mioyapu tomi weni weni saki menba ekwen ba si tawolo ke in bo digi ba si toru ke inbo digi ba because digi ba because inbo konai be chi menji in bo ibi wite so ichumo kon or ifurubo duga menji bebe turubo turu toru me ane tomi piki ke idigiai i ribo duga menji so ari toru me ane tomi ma ke piku idigie iyeri ariya bome piki bo ari because tiye ane me mii? <hesitation> ifuro be duga menji i aribo duga minjie <hesitation> furubo be saki menba tomi digie furu toru me ane in ke odigie odumo me ibiso obari furu ase turu toru me ane tomi odigi te ye si tubo me idigi ba kini yana i amuno iyeri ingibo me saki me teke in bo pri itubo me pa ibi tubo so ibi tubo so bai bi pokiya kini yana i amuno inbo telema inbo ogbo sole oyibo tubo oro ogbo soba oro ingi baba o ingi ke diri kon ba o da ke diri koriba o wari yamati <hesitation> wari me otama te weni si ogbo soba buru agira na piri agira na menji ba, weni ingia fiba weni tomi ma. Baba <hesitation> weni ani be igbigi me oki bu ke bo wari onbima ba <hesitation> okosime tomkri are moku wa angia tubo bari ingi bi pokiya ingibo dugo ye bari tubo tubo bu ye miya erebo tubo oyapu ane abem abele ye oya pu simeai anga inele oyapu mo ane ari agbolai kongo sime ara anya goye goye bori kiri kongo kongo goye goye <hesitation> mie ye pkra pu sime aranga goye, kanama ke bo apu sime aranga goye goye ani bu ayi na menji apu emi iyeri olokue ingibo oloku olokue kuma inbio poko tia tia tia tia tia japu amu buro te fi menji buro japu anbu buro te ibu ke wari bo aniye eresi ane. Japu gote bituo be owu situo or bio oyibo be be owu sioyibo or ma tubo ma owu sii tuo or ma tubo ma owu ibi tubo me ke tom kri me bu dikie gote oko bariye mi tomkri gbala gbala ingibo kun na dabo kun na tomkri bari ofri tari be tonkiri mgibo tolu paka te oyibo na tubo na sewite te or dabo tulu patia or ingibo tolu paka te tubo me manji te moku kun bari ofri gote dabo menji bio so ingibo menji bio so ori te bu kikia ba eribo tubo a beba muno so se sumie <hesitation> se sime ingi agberioso mie bia or ida ogbaiso miibia becauŝe tomkri me be si gote tomkiri me be si gote gbala gbala awoma bai bi pokiya ingibo bi pokiya dabo bi pokiya te ke moku tomkiri me anga te kongo kongo me menji.